Siz bilan ochiq muloqot qilish, muhim fikrlarni ochib berishga yordam beradi. O'z fikrlarimni baham ko'rish, muhim masalalarga yondashishimga yordam beradi. Men sizning ehtiyojlaringizni tushunishga intilaman.